أجمل وردةكنت شفت، هي وردة ديال لوتيس، وكنت شفتها فحدائق ماجوغيل في مراكش، الألوان ديالها كانت زوينة بزاف، والشكل ديالها كان مبدل على الورد لاخر. لون ديالها كان كجمع مابين الأبيض والغوز، و ريحتها كانت زوينة بزاف،